Pos la verdá es que no, los moçus paquí no deprendemus las cosas essas. Essu sí, qualisquiá zagala te sabi trençal el pelu. Possimenti ara nel branu las zagalas i las moças sí se hazin trenças porque algu de calol sí se quita, en tuviendu el pelu longu, craru. Uvun añus que pahi qu'estava en boga peru ara, güenu, pos mugeris que sí i mugeris que no. No mos estrañi si pal añu güelvi a agarral tiraeru, con tantas influencers d'essas.